انا مريت بنفس المشكلة ولكن حاولت انه استبدل السكريات اللي في الحلويات بالسكريات المفيدة اللي موجودة مثلا بالفواكه. حاول انه توازن وكمان <hesitation> لمن تشرب <hesitation> بذور منقوع البذور الشيا اول ما تصحى من النوم، دا شي يساعد انه انت ما تشتهي سكر.